אֶלְלְעֻבָּה לִי כָּאנְת כַּאנְלַעַבְּהָ בְּזַאף מְעַא Ṣְחַאבִּי כָּאנְת הִיא כַּארְטָה חְחוּصָּה לְעְבַּת אֶלְבְּלוּט כַּאתְעְגְּבְנִי בְּזַאף חִית כַּאתְתְּطַלַּב דְּכָא וְתַקְתִּיק וְכָּאנְחַס בְּאֶלְמַרַח וְאֶלְתַּחַדִּי מְעַא אֶלְגַ'מַاعָה כַּאתְגַ'מַעְנַא וְכָּאנְכְלְּקוּ ג'וּ דִּיַאל אֶלְضَّחַك וְאֶלְהַדְרָה חְפִיפָה וְحַתַּּי תַּא אֶלְמֻנַافַסַה כַּאתְכּוּן בוּحַד אֶלְטְרִיקַה לִי Ṣְחִیحָה בְּזַאף.